Izaho aloha mbola tsy nampiasa anazy an. Fa zaho niasa tany atranon'olona dia nahita fomba fampiasan'izy ireo anazy. Mijery fotsiny nataoko. Atsofoka anatiny ao ilay lamba dia miodogna ho azy ao.